Yi'ino este <hesitation> dakuite, dakeno tinana doko, tinana doko dakeno, tedayina dakeno iin nuni tí ajo, teyu ndanri ño'ona, nakano ti kuu tu ti kuku xhiano, xakano xakadi inino xakadeina, te xu dakeno teno xakadanguano, <hesitation> rete ya'á huajillo na ko ve un, nrute xani dakeno huajillo, yukuxa dakeno tinana tinana kué chú dakeno no'o nruté ya'á chun kanó.